संसारमे बहुत भाषा हैं। ओह्म मह्ती कुछ भाषा यी हैं। इंग्लिस, चाइनिज, हिन्दी, स्पानिस, उर्दु, फ्रेन्च, जर्मन, रसियन, इटालियन, नेपाली, अराबिक, बेंगली, इन्डोनेसियन, जापनिज, नाइजेरियन, तेलेगु, तुर्किस, मराठी, कोरियन, गुजराती, भोजपुरी, आदि हैं।